هو الفرو الواحد يطلعه يعني من ان هو يسلخ حيوان، ويعني حقوق الحيوان، تعرفون جماعة حقوق الحيوان يقولون ان هذا أمم يعتبر أمم يعني ضد الرفق بالحيوان. لكني أقول ان الفراء لازم تكون أ- بصورة مقننة ومحدودة، بس ما تسويه يعني ضد القانون جذي، لكن ان ما تكثر منه بعد.